जो आमे चिकेन पकौ तेतुक आमे अग्याक बहुते सारे प्याज काटु। तब चिकनक थोनो पद्थो अग्याक। तब आमे चोंका बन्दे। तब आमे चिकेन डालदे।